أنا نفضل نكون رياضي مشهور على أني نكون فنان مشهور. علاه؟ لأن الر-الرياضي اوتوماتيكمون <hesitation> يحافظ على <hesitation> الصحة البدنية تاعو، وهي مهنة ت-يعود ممتهن الحفاظ على <hesitation> الصحة البدنية تاعو ويلاقي بها شهرة. فهي <hesitation> مفيدة في كلش، مفيدة في جمع المال، مفيدة في الشهرة مفيدة في الصحة البدنية. ولكن الفنان ليس بالضرورة أنو يعود <hesitation> يعود متهلي في في الكور تاعو.